Kô <hesitation> mbô hialagna amin’ny, <hesitation> ôhatra mividy karôty ôhatra dimy kilô zaigny apetraka an-dragno ake, de izy aminje bôko tsy antsasany aby lagny to de lô maratra ariagn-mpoà. De koà mividy zaigny i, to de dinidinihigny zaigny to-tôkogny firy fô to-tôkogny firy kilo mahampy zahay ôhatra agnatin’ny roa andro, hôtri-ôhatra i fôgnavidigny fô tsy atô fontry be fô atô helihely, lanjalanjaigny zaigny e. lanjalanjaigny tôkogny firy le mahampy zahaio, igny fôgna le vidigny fô alaigna fô tsy atô fontry be karaha le tsy lagny igny de maratra farahagny.